Вақте ки ман ба калимаи ғазаб фикр мекунам, ҳиссиёти қаҳр ва норозигиро эҳсос мекунам. Ғазаб метавонад одамро ба хулқу рафтори бад водор кунад. Ин ҳолат вақте пайдо мешавад, ки кас аз чизе ё шахсе норозӣ аст. Ғазаб баъзан метавонад сабаби муноқишаҳо ва душворӣ шавад.